Pues la mayoría ni, pur-pur albañil run us’ martill tib pursi gun zac ra va yú no vez rzob tip raba ra calav, ra, rany te, zú tip ra matery- materil xten raba par th gýw’h, val za nu’ vez, nu’ vez, ¿xiny za lany?, shtada runba gus lany par gyzohb raba ra mar, mar <hesitation> loo gy´w te gycadu xcún va, nu’ vez <hesitation> txi zob tip-tip ni te queity gun ma gan ndyax ny, txi rxyw rani zoob calav, nu8’ vez loo ra gyag-xily, zob ra calav, rzob- rzob gyany, txi txi rquiz rabany te zob ti ni te queity ru’ zoob gýa diny, txi txú tip ni xan gy, txi queity ru guitxitx diny laraba te después rtxytx ny laraba, gula’ zyga la ra albañil, la ra calav te txi ginaz tip ra material xten raba, ra – ra bred ra, gynaz tip rany.